மின்னழுத்தம் இந்தப் புழுவை இயக்குவதற்கு மின்கலம் தேவையாகும். மின்கலம் புழுவுக்குள் செல்கிறது. படிவம் மற்றும் பொருள் மிகப் பொதுவான விளக்கின் உள்ளே ஒரு நூல் இருக்கும், இது தங்கம் அல்லது சில்வரின் ஒரு வகை பொருளால் செய்யப்பட்டிருக்கும். இந்த நூல் மிகவும் மெட்டல் மாதிரியானது, மேலும் இது மின்கலத்தின் மூலம் வெப்பமாக்கப்படுகிறது.